<noise> No kekahi mau kānaka, he leʻaleʻa ka piliwaiwai ʻana ma luna o nā haʻuki. Noʻu iho, ʻaʻole ʻo kēlā kū i koʻu makemake a i ʻole koʻu ʻano. ʻAʻole wau makemake i ka piliwaiwai ʻana ma ka laulā, a ʻaʻole wau puni i ka nānā ʻana i nā haʻuki kekahi, no laila ʻaʻole wau hoihoi loa i ka piliwaiwai ʻana ma nā haʻuki. <noise>